जी हां जू मुर्गी छन एक प्रकारा का पक्षी ही छिन परिवार फैसनडी का सदस्य छन। जू मा टैर जूमा चिकन जन पक्षियों मा पये जांदा छन।।जू मुर्गी छन उमा सभी पक्षियों जन लक्षण हूंदा। जन पंख चौंच और अंडा दीण